Chuhua chiñún'ni kabi' ni ka'anj naho' 'ngo kuej, hiaj 'ngo tiempo ama' kuman nan ni kabi' ka'anj naho' kuej 'ña' nej 'ngo kuej nasa nej, 'ngo kuej tinin nej si bé tan bin 'hiaj ne' chuhua chiñán ne' ni bé tan bin si cha ne', ni hiaj nasij ne' tukua ne' ni 'hiaj chukui 'ngo nkwi chana ri'ñanj nej man, si rruhuaj ni hio toj bin 'hiaj chugui nej ri'ñanj nej 'ngo kuej asij anaj nej 'ngo chuj nej, a'bi ninj 'ngo hia'aj ni bé tan bin si cha ne' si bé tan bin si chira' 'hiaj ama' kumaan ni ri' cho' áj, ni bé tan 'ngo si hio toj 'hiaj 'ngo ngwi chana ni ri' ne' cha ne' ni si rruhuaj ni taran' ne' chiñán ne' ni kurij ne' cha ne' 'ngo kuej.